المركب احلا طابع هو بعيد عن العالم كلتو خاصة اذا توفرت الاكل بينو والشرب واطيق باي دولة تنزل وتشتغي اللوازم الي انت تحتاجا واطيق تفرفر ب اي بلد تنزل بينو وتشوف طبيعة هذاك البلد وتتعرف اشخاص جداد حيل حلو تكون عيش على قارب يصلح للسكن.